A̱gbodong a̱huhwa nu a̱yin na ka <hesitation> ndyi u̱ swat ka̱sa nzuk a a̱n brang i nu a̱ yet a̱ huhwa mu wani a̱kukkwo baba na̱ ndyi a̱ hywa <hesitation> ka̱won ka cat ya ka̱son <noise> u̱ swar ka̱sa nani a̱ rai ra kyang a̱yin ba ka cat ya ka̱son a̱ ka̱sa ka ni a̱ tyong ba̱nekkwo wan, tyong a̱nekkwo, won u ra kyong a̱yin ba, so uyemi n brang u̱ swat ka̱sa nzak a nyai n yin nsan a̱yemi ntyi a̱won n ba mon bu san ka̱za̱ ka buwo ka̱za nzuk ka bu̱ ka̱wun ka̱za ka̱ tyi ku n brang nkpa n bgyi n yet kyang a n yet ka̱pffun ni nzan n dyaat ku n cyang ka̱pffun ba̱rywai nzuk ba an cei nzuk a nyi na za cong ndungi zu̱ rai ndung a̱kpa̱k nba a̱ bro nshyi ka̱pffun ba rot ba tyong nkyang a̱ ni ba yin nfyyei di nfyong i ba, uyemi su ba̱ yrik rot, uyemi ba hywat amma ytemi nbrang ka̱pffun n yet kyang a n yet ka̱pffun ni, nbyyi ka̱ryi nzuk ka̱pffun nm bgyi a̱nbyring ka̱pffun, n byyi na̱won ka̱pffun rof n tyong nkyang a̱ ya ka̱pffun, ka̱pffun ku nbrang u̱ ka̱nkrang ka u̱ nun shyi ni. Ba yya yang a̱ wui nyei ba rof ba buwo takai a̱yim na n yet ni, ba bvwo ta̱kai ka̱ccet nzuk a, ba bvwo rai a ndai i hok gaat a̱ya an a̱huhwa a̱yyu ba yi ndyi ni nu̱ a̱n brang u̱ nun yet kyang a̱ nyet ni ka̱pffun, n na hwa nda ni yin dyuk, tsuup a̱huwawa a̱yya ba da nbvon shyi ka̱pffun bai da ba̱ryat du̱hwang, da n nat du̱twang ka̱bvwa ba, duuwwai ka̱bvwa ka̱pffun ba da nwwai ka̱yat ba̱nyet ka̱pffun ba an da ba nvuwo ba a̱ma uyemi n brang a u nun shyi ka̱pffun, a da ru ru hok a̱ huhwa a̱yyu ba ntyong nkyong ra kyang a̱yin ba n yet a̱tang ka̱pffun kila da ba ka nhywat da n bvo nshyi ka̱pffun ba an da nyet da n byyi kpangtun u̱ ka̱nkrang nzwe ka ba, da n byyi kpangtun ka̱yat ba̱nyet nzuk ka ba, ku u na nsyak ba byna di a̱ tang a̱yyu, ku a̱syak ba hywa di a̱brabrak a̱yin a̱yyu di a̱shishik a̱yin a̱yyu. A̱huhwa a̱ni bayin ndyi ni a̱n brang. A̱won a̱mbalwa nu̱ a̱ yet ba hywa, cat kyang du̱ccu wan, kyat, cat kyang du̱ccu wan, yya pfong a nu na̱ ryi kyang du̱ccu wanni ryuk tyi a̱ssuwan an kyang a̱yin ba, uyemu tyi ka̱pffun n yya pfong. Ka̱pffun n kap ku̱yak, ka̱pffun nyya kyang a u nun shya kyang a̱ n cat i npfong a̱yin a̱ n dyi ba an kpya du̱ssu an kyang a̱yin ba, ka̱pffun, konzan ka̱tuk ku n sshak n hwa kyang a nu yya nyi na nu n brangi so uyemi tyi <hesitation> uyemi tyi n yet a̱yin nu un yet ka̱pffun ni. San a̱huhwa a̱yya n nu ku brung ba au ka̱tuk ka n nun shak ni ku n hwa n dyi ka̱buwa kan nun ya shya ka̱pffun m u̱ na yring kyang a a̱ntye a̱yyu na yim n tyei ni u̱ na yring a̱huhwa a̱yya na yin tyi ni kutyi n yet a̱yin, ku ndyi kpung tun, ku̱ ndyi du̱zuzrak ku ndyi shii, ku ndyi rai ku̱ ndyi ka̱ssok ndyi a̱tsatsak ka̱ryi ndyi a̱tsatsak a̱mbyring ndyi a̱tsatsak na̱won, n tyi ka̱yat ba̱nyet rof a̱mi san a̱huhwa, a̱huhwa tyong kyang a̱yin, pfwong ka̱wun ka̱za, uru tyi a̱ssu wan an kyang a̱yin ba, a̱huhwa a̱yyu an brang ukpa n nunyet a̱yin nu nyet ka̱pffun ni.